woodi nyannde feere, ha leddi feere, woodi laamiiɗo feere haa nder koosere, hoosere may boo ɗo burtina hiite. so say himɓe <noise> walaa yaha ha pelle may ngqam mo yahi a pelle may pat hiite ɗo wulamo ammaaa ni himɓe bi way woodi laamiiɗo joɗi haa nder may, laamiiɗo may hiite walaa wulamo nonnon nonnon 'kullum' nonnon ase manngariba de jeemma waɗi pat laamiiɗo may ɗo burta joɗa haa yaasi to himɓe feere bi way ay laamiiɗo may ɗo ɗum ginnawol, hoɓɓe feere bi ɗum annabojo say laamiiɗo wuro may bi to hannde kam mi yahay min ƴama de o yahi say o joɗi haa yaasi say jeemma <hesitation> say laamiiɗo may burti say ɓe bi a a pelle ɗo himɓe walaa wara noy waɗi an bo a ɗo joɗi haa nder say o bi ay hanko o walojo un, o walaa ƴama hiite bo walaa wulamo hannjum on o ɗo joɗa haa nder 'shikenan' say himɓe warti ɓe binndi depte ha dow maako ha dow waloen ɓe hiite walaa wula.